Igga mi waawa waylituki koyɗi am, ko mi waylitata koyɗi goɗɗi, ngam koyɗi am kanji ngoni yeeso. Kanji mbaawata wannugo am, kanji ɓurata wannugo am, kanji mi ɓuri yiggo, mi tabbitina, koyɗi am kanji mi habdata mi yarowa hoore maaji.